Sɛ epɛ dɛ ekyekyer wo mpabowa a, odzi kan, ͻwͻ dɛ ehyɛ mpabowa no. Edze wo nan hyehyɛ mu wie a na ahoma a ͻwͻ dɛ ekyekyer no, akyekyer tse dɛ ma ͻbɛyɛ a onntwuw famu.